<noise> Gny kolotsay Hollandais zao <noise> da gn fananaova <noise> hosodoko. <noise> Zay gny tena mampiavaky andreo. Satria reo mana olo-malaza mana tatara <noise> am zao tontolo zao <noise> mahakasiky an hosodoko o. <noise> Da hôkizay koa gny fagnorata boky. <noise>